אפאר זאכן וואס אסאך הונט פלאגן זיך דערמיט מיט זייער געזונט איז זיי האבן- זיי זענען צי גראב, אדער האבן זיי א אינפעקציע און די אויער. זיי קענען אויך האבן אזויווי א פארקילעכץ <hesitation> און אזעלכע מינע אנדערע זאכן.